Honde(zero), ujinere woyre(thousand), ujineje ɗiɗi(two thousand), ujineje tati(three thousand), ujineje nayi(four thousand), ujineje jowi(five thousand), ujineje jeego(six thousand) ujineje jeɗiɗi, ujineje jeetati, ujineje jeenayi.